Kotikanutik chegia chegianyoru, kochepo paisyet nekiapat imbaret. Ayage tuga ko kiayai kasit kiay poisyet apat imbaret anyoru tugukchu, awe alchinegei imbaret nyuu. Agoi ingunoo atinye atinye mbaret nyu atinye tuk chuu kikitorto paisyosye chota tukul chepo chepo mbaret.